So mi nani un inni ni jeweetaati un ɓiɓɓe wuro amin mi siftoroyta, mi noon jeewetati e wuro amin un danyi.